في يوم من الايام كان في ساحر يجهز تعاويذ سحرية لكن صار خطأ وصار اصغر حجما كان يحاول يقنع العامل اللي عنده انه يرجعه لحجمها الطبيعي لكن العامل رفض لانها كان قاسي معاه فحبسه قفص واجبرة انه يعلمه كل التعاويذ اللي يعرفها عشان يرجعه لحجمه